طبعا المشكلة العالمية اللي ابغى اتخلص منها وهي مشكلة الفجر. طبعا مشكلة هي اللي يعني غيرت الناس والمجتمعات ودمرت الحياة دمرت العلم دمرت الاقتصاد دمرت كل شيء. فانا اشوفها مشكلة عالمية مرة اثرت على المجتمع واثرت على العالم كامل.